Oh nauvana voro poh tsetsako mamos sai tsiako er pa ovina pataba. Tsiako poh kakak. Kakak nor tsetsako poh pianono na ono. Oh banusa to vavana susnor pa kakak, tsor tsiako sisio asai kah vasus er. Pa tsor vasus, kah te er poh tavis kikiu totoki kah tavuts nauva na er. Koh tsutso to vava sus sopo noi poh gove koh mos tsubiri. Bon tsor va sus oria tsa kita vasus tabun a nauvana oria tsa vusus oh tang totokepa. Koi vavan nor, ka vavan an nor kah vava-an nor. Koi tsino navopa. Tsutso to tete nor po na-ono. Pa matsi parapara. Tovis parapara tsa naier. Ko toto kepa pah tsor totoke. Pah tsor totoke, tsina rior tsa dede kama nama peor pah aran. Vei tsor tata nor ma een mosina. Hokoki ama ar pinopino ovina na-ono voa na-na ono. Dema ka seir poh tsunaro tsutso. Oh banusa me to tena ma ar. Nor anan nol Kak ma kah dema, kah tseako er pah kakak ma peana on vor pe tsitsiroe de korama kah tsiakora a kakak ka va sus er. Kavon kara tsah ma tang totoke kah tavuts banusa er. Pah tsah banusa tavut rekasa kora. Ke tsinano sese na boar poh voa sita. Ko anan eni, mamos tsubiri to top koh tsioropeta to vavasus sopo nor poh gove poh vats. Pa ma mina vore tsor pirpir kah vasus er. Pats tsor va sus er. Koh tsunai totoke kor mamato poe nor. Pat tsor rekasa kora kah nana voer.